Faa ɗi tawree ndiyam ɗo yiite huɓɓi fuu, ɗi keɓa ɗi njuppa hen ɗi ñifa. <hesitation> huɓɓugol yiiteeji e nokkuuje, <hesitation> torla mun e bonande mun ana mawni. Kaa, sipper ponpiŋaaji ɗii ana lanninii fu, torla muuɗun fanɗan. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa.